Tṵṵ mi̱ bi̱li̱ngshi̱ a kam ne̱ she̱l- dangme̱. A kam ne̱ she̱l- dangme̱ kar na dai ntṵṵ fi̱m ne̱ me̱ lamshi̱ e̱ di̱, wẹl diin mi̱l, mi̱ nyo̱k lamke̱l sangkun. Mi̱ te̱lli̱ sangkum na ci̱cco̱, mi̱ mṵṵ sangkum mi̱ nyed. Diyel nangshi̱ na mi̱ faa faa lo̱ di̱ me̱ lamshi̱. Amma tu̱u̱ na ntṵṵ lebdi̱r re̱ me̱ bi̱li̱ng she̱ di̱, mi̱ nyo̱k bi̱li̱ngke̱l sangkṵm adure kowanne, kowanne irin she̱l- dangme̱. Wṵko̱ di̱shi̱ an na a ndure she̱l--dangmẹ di̱, nsangkum te̱lli̱ te̱lli̱ de̱ di̱shi̱ yatti̱l me̱ di̱shi̱ le̱bdi̱r re̱ me̱ tṵṵ lamshi̱ e̱. Na banda sangukm di̱, sa dai mi̱ faa kong wurke mi̱, dakṵm na ci̱cco̱ wṵko̱ di̱shi̱ tṵṵ le̱bdɪr re̱ me̱ lamshi̱ e̱ adure she̱l- dangme̱